اه طبعا بالتأكيد حنسمي لك عشر أرقام، اللي هم اربعة وعشرين اه سبعة وخمسين، اه تمانة وتمانين اه واحد وتسعين اه وتلاتين، احداش، تلاتة، اه ستة تسعة وربعين تنين وسبعين خمسطاش.